السفينة كانت مهجورة ما فيها ولا شخص أهل الجرية خايفين يجربوا منها، لكن شاب شجاع جرر يصعد ويشوف ويش فيها، لجى صندوج جديم فتحه ولجى خريطة تأدي إلى جزيرة بعيدة مليانة أسرار وكنوز، وجرر يجمع فريج ويبدأ الرحلة.